Тағйир додани генетикаи инсон яке аз масъалаҳои мураккаби замони муосир аст. Аз як тараф, ин технология метавонад барои табобати бемориҳои вазнин, пешгирии нуқсонҳои модарзодӣ ва дароз кардани умри инсон истифода шавад. Яъне, агар мо битавонем генҳои бемориро иваз кунем, зиндагии бисёр одамон беҳтар мешавад. Дар ин ҳолат, тағйири генетикӣ метавонад ҳамчун амали ахлоқӣ ҳисоб- <hesitation> ҳисобида шавад, зеро он ба инсон кӯмак мерасонад.